באלניסבה לביג’נא נדרו אלחייאטה דיאל אלז’רענד שי קמיס, סאהלה, כנתשדו אח’פר אלקמיס ו כנתשדו אלז’ר ו כנהטו פ אלבלאסה אלמחקסה באש נחייאטו, ו כנהייאטו עלא אלת’וריקה דיאל אקס, אלת’וקב אלאואל ו כנק’שו מן אלג’יהה לחר, אלת’וקב אלת’אני ו כנק’שו מן אלג’יהה לחר, חתה כיוולי הד’אק אלז’ר שד אלבלאסה דיאלהא.